כ'וואלט געזאגט אז איך דארף די און די סייז אויב מ'קען מיך פלי- ביטע ברענגען די סייז וואס איז גוט פאר מיך. כ'זע עס נישט אויף די שעלף און אויב מ'בעט שיין גיבן זיי אלעס וואס מ'וויל.